<noise> Bu masala ya'ni <hesitation> boshqa sayyoralarni mustamlaka qilish ahloqiymi-yo'qmi degan masala ilmiy va atrof muhit bilan bog'liq savollarni ko'tarib chiqadi. Resurslarni izlash va insoniyatni kengaytirish istagi albatta mavjud. Lekin bu jarayon <hesitation> boshqa sayyoralarning muhitiga ta'sir ham ko'rsatishini hisobga olish albatta kerak. <noise>